Taalel taalel jannata booyel, Woodi faaturu feere don dilla sei o hefti gel dande irin hundeeji be fawnata be mai be watta haa dande do sei o yaarani baba ladde ovi laaru komi hefti baba ladde man bo sei yahi sori haa lumo o waddini be seede man be sendi kal be mal.